Eia mai nā pōʻino kūlohelohe like ʻole aʻu e ʻike nei, a i ʻole, aʻu i ʻike ai ma Hawaiʻi. ʻO ka ʻino ʻoe. ʻO ka makani pāhili ʻoe. ʻO ka huaʻi pele ʻoe. ʻO ke ōlaʻi ʻoe. ʻO ka ua nui ʻoe. ʻO ka wai piʻi ʻoe. A ʻo ke ahi nui ʻoe. Ua koho wau i ka helu papa ʻana i kēia mau mea ʻoiai ʻike ʻia ma Hawaiʻi. A ʻo ia nō nā mea aʻu i ʻike ai ma koʻu nohona kanaka ʻana. A ua noho wau ma Hilo no kekahi wā, a ua ʻike leʻa wau, ua ʻike maka wau nō hoʻi i ka huaʻi o ka pele, a ua ʻikemaka pū wau i ke ōlaʻi, ka nāueue ʻana o ka Honua ma muli o ka huaʻi ʻana mai i ka pele. A he mea maʻamau i kekahi mau wā o ka makahiki… A…ka ua nui. Keu hoʻi inā noho ʻoe ma kekahi ʻāina ma ka ʻaoʻao hikina o ka mokupuni, a i ʻole, kekahi wahi i uka, ʻike pinepine ʻia nō ka ua nui ma laila. A ʻo kekahi mea aʻu e hoʻomaopopo…aʻu i hoʻomaopopo ai no ke ahi nui, ʻo ia hoʻi kēlā ahi nui i laha loa ma Lahaina. ʻĀ ʻo ia.